Ny mampiavaka ny sakafo biolojika sy ny sakafo simika, ny sakafo biolojika zagny somary ratsiratsy ny fikarahakarahana ananjy a, nefa izy mitondra fasalamana amin'ny vatagna nefa kosa etsy andaniny zany ny sakafo akora simika tegna matsiro ôhatra hoe mihinana paty mine-sao na misao dia agnisany matsiro izy fa tsy de mitondra fasalamana satria bé loatra ny akora simika aminazy, sakafo biolojika zegny anisany sakafo tsotra, nefa tsy de tian'olo maro e.